ड्युअल नॅशनलिटी कॅनडा चे दोन संबंध असात एक ब्रिटिश वांगडा दुसरो फ्रेंच वांगडा सुधा कॅनडा खूप गिरेश देश असा आनी तेंचे लोक नृत्य लोक प्रथा सगळा काये वेगळा असा <hesitation> एका मेका काडसून, ते एकठाई यों अपन <hesitation> कैनेडियन मनान <hesitation> वळाखतात।